طبعاً أنا أعتقد إن الشعر له صلة قوية بالعصر الحديث, وبأي عصر, الشعر يعبر عن مشاعر الناس وأفكارهم ويعكس التغيرات في المجتمع, اليوم الشعر يتناول مواضيع معاصرة, مثل الهوية, والحرية, والتحديات, وسائل التواصل الإجتماعي ساعدت بنشر الشعر بشكل أوسع, وخلت الشعراء يتواصلون مع جمهور أكبر.